<hesitation> ulun semalam pas siang ulun makan nasi goreng ulun meulah sorang pang jadi ulun mulai dari <hesitation> ayam nya tu hayam ulun tatak- tatak sorang mbah tu <hesitation> bebawangan ketu lah lawan lombok jua ulun ulun sanga dulu mbah tu ulun buati nasi habis tu dah ai ulun aduk- aduk mbah tu <hesitation> lawan bumbu- bumbu nang lain nang kaya kicap nang ketu- ketu lah lawan tomat lah biasanya <hesitation> disesuai akan lo lawan yang nyamannya keapa ketu tambahi uyah jua nang kaya biasanya orang bemasak tu, bistu sudah jadi ulun sanga jua pa hintalu mbah tu dah ae ulun makan lawan apa tu ngarannya <hesitation> bilungka na ulun kupas bilungka ulun tatak- tatak ulun andak di atas nya jua gasan <hesitation> supaya ada sigar- sigarnya jua ketu na memakanya keitu supaya sihat jar urang makan sayur lo na imbah tu ulun malamnya <hesitation> makan apa tadi malam tu lah oh ulun malam tadi makan ini <hesitation> be be sangai ini ja apa tahu lawan tempe na ulun bemasak sorang jua tuh ulun <hesitation> tatak- tatak biasa jaa pang habis tu lawan bawang putih lawan uyah ulun bari banyu ulun rendam stumat mbah tu ulun- ulun sanga beminyak mbah tu sampai warnanya coklat- coklat kaitu bistu ulun angkat mbah tu ulun meulah sambal meulah sambal padas pang be belombok lawan bekicap bebawang jua mbah tu ulun makan lawan nasi putih panas- panas na <hesitation> panas- panas hangat- hangat. Mbah tu itu makan tadi malam ulun makan semalam dua kali ngitu aja <hesitation> hari ini tadi ulun makan hanyar tadi siang ulun nukar menukar di indomaret sebelah asrama. Di ya warung lah kita mennyambatnya di warung aja keitu menukar lawan menjuali acil- acil na sidin be menjuali ayam goreng- ayam goreng lawan nasi benasi <hesitation> ulun makan ayam goreng benasi besambal lombok nang dari sana jua mun nang itu kurang lebih memasaknya ayam dibari gelapung lawan bumbu- bumbu lah misalnya kaya bawang- bawang atau sahang nang ketu- ketu supaya menyamani diberi micin jua mungkin lah nang ketu- ketu mbah tu disanga <hesitation> sampai nya warna kuning- kuning soklat ketu mbah tu diangkat mbah tu ditiris akan ditiris akan sampai minyak nya kadada lagi dah minyaknya kadada lagi dijualinya lawan sidin ketu lo di bungkus akan diunjuk lawan ulun habis tu ulun makan tadi siang mbah tu tadi siang ulun ke kampus tu hanyar tulak kesini na itu pang kisahnya misal makanan misalnya hanyar benar tadi pas ulun disini mehadangi mehadangi sesi wawancara ulun kadada makan serabi na misal serabi serabi nang di jawa ni nya belain pang lawan serabi nang ada di kalimantan ketu lah nang ada di banjar ulun biasanya mun di banjar serab nya bekuah bistu lebih bulat kaya kiapa lah bentuknya tu pina lebih cekung ketu na tapi mantap lah bentukannya na mun disini kan lebih begulung keitu. Tapi disini sebujurnya ulun suah jua pang makan serabi nang keitu nang ada kuahnya ketu tapi aku kada ingat ngarannya disini mun disanakan kita nyebutnya serabi aja lo serabi bistu ada <hesitation> kuahnya- kuahnya biasa dari gula habang lo bisa dari gula habang bistu <hesitation> serabinya <hesitation> rasanya mirip- mirip aja pang beda- beda apalah yang bida lah <hesitation> ini aja pang apa nya yo kaya bentukannya wara pang nang beda misal disini ada beisian nang disana karida beisian loh ulun makan nang kaya limau- limau tapi limau <hesitation> lain limau nang kaya kita biasanya lah warnanya ini apa jar urang tu jinga- jinga oren ketu na, nah itu pang ulun makan mulai dari semalam sampai wayah hari ini ketu.